ايه، مشاركة الشباب في الأمور السياسية مهمة واجد. الشباب يمثلون مستقبل المجتمع، وأصواتهم وأفكارهم تساهم في تشكيل السياسات اللي تأثرعلى حياتهم وحياة الأجيال القادمة. بعد، المشاركة السياسية تعزز الوعي والمسؤولية الاجتماعية، وتخلي الشباب يكونون جزء من عملية اتخاذ القرار.